हाँ, आनन्द के प्राप्ती करे खतीर कई उपाय करल जा सके जैसे की भगती, ध्यान, आत्मसंतुष्टी। आनन्द के प्राप्ती की उपाय में भगती की मारग पर चले की चाही। और समाधी लेना, अपन मन के सुध करना, आत्म विश्वास और आत्म बल बढ़ाना, आंतरिक आसान्ती से मुक्थ होना, ईश्वर के सरण में जाना, बरतमान पर ध्यान केंद्रित करना, और <hesitation> आनन्द सब्द अपने आप में संपूर्ण छे।